Истифодаи ҳайвонот дар соҳаи фароғат саволи ахлоқӣ ва баҳсбарангез аст. Бисёре аз одамон бар онанд, ки ҳайвонот низ эҳсос доранд ва набояд барои хурсандии инсон азоб кашанд. Барои ҳамин, беҳтар аст, ки фароғат бе зӯроварӣ ба табиат ва ҳайвонот бошад.